افضل اني اكون فنانة مشهورة عن اني اكون رياضية مشهورة، علشان الفن هو بيعبر عن مشاعر الناس بيعبر عن احساسهم.،بيعبر عن الحالة اللي هم بيكونوا فيها، وبيبقى وبيفضل اثره حتى لو عدت ازمان كتيرة بيفضل اثر الناس لو هم فنانين مشهورين شهرة كويسة.